جیڑے جانور بُومی یعنی مِٹّی والے اندر رہن ہن، انہاں نوں اکثر بُومی باسی آکھ دے ہن۔ چوہے، خرگوش، ساپ تے کجھ کیڑے مِٹّی لے کے سرنگاں کھود دے ہن، اپنے بسیرے لیندے ہن۔ ایہ سرنگاں شکاریوں کولّوں بچاؤ دیندیاں ہن، موسم دی سختی توں بچان تے پانی جل دی نمی برقرار رکھن وچ مدد ملدی ہن۔ وِکاس کال وچ وی ایہ کوٹھیاں تلے رہن نال انہاں نوں سکھی سہولت ملدی ہن۔